Ntáciꞌ vitamina kɨꞌɨn ne dɨve kɨ́ꞌɨn ne escuele ne ika ne ɨ iō ñatɨ ɨo dɨ chicharin cingāntácɨj i per tí a vése ne kade dañú cade dañu chichariin ntácɨi ne kade dañu nɨve rucha ntácɨj i ntáde dañu kuethi mucha vésene ntácīꞌii ntáīꞌi kuethí náɨi rucha <hesitation> ñaꞌa gá nántio káji naña ñaꞌa gá nanio káji ñáꞌa ga nántio káji kuechi xuve ñꞌañáꞌa gá nántio káji ñáꞌa a k ntáceine kuechi dɨv da ta kaa cé́ꞌi ne ñaꞌa diꞌna ntoko ñúꞌu mángú este <hesitation> mansana piña <hesitation> santia a este como se llama otro.